Tsy voatery aloha hoe afaka hinama iaby gny alika misy ny antsoy hoe manahaka ny aminay any zany misy ny atao hoe alika adala de misy koa ny atao hoe alika mahisy; ny alika adala zay atao hoe gn'azy magnetsetsy olo lefa avy gny fotoa gn'andro mampafana igny igny mampanjeky anazy de gny alika azo hinamà afaky baikonao afaka atanao hoe ty sakafonao, ty haninao. Zay gny atao hoe mampiavaka anazy tsy voatery hinama aby zany gny alika fa misy adala misy ny mahitsy, zay gny atao hoe alika hoe <hesitation> tsy afaky hinamà aby zany gny alika fa samby mana gny sokajiny.